Inyu ilamb koo, u ntéé koo i juu to le u m'bôm yo. Imbus u héya yo i li likuk jéé? U sôk jo. U jôa. U nla jôa yo ni hipuma hi mbele inyu iboñ le lingeñ jolisôna li m'mal. U hee koo. Imbus naano, u wañ yo. U ha bikule. U ha bikule. U nla lamb yo mbôngôô môô, kiki u nla lamb yo mbôngôô nsugi.

Njéba i nséla i ngéda mbéñ ; sesea i sélga i ngéda sép. Ntaba u nla séla to imbe ngéda inyu le ntaba, ba nsélél wo i homa a yé ndék kiki janga.

Mbeñel a nloo ngwéé, hala a nkobla le, ingéda u m'boñ jam, boñ jo euh yôñôl jo ngéda iboñ le li ba jam lilam. Iba le u m'boñ jo bihôôbihôô, iba le u m'boñ jo ngwééngwéé, i jam li li gaét bé liga nyo bé. Jon ba nkélél le mbeñel a nloo ngwéé.

Inyu ilamb nkôô-hiônde, koo-hiônde, u ñ'wañ nga ndugi hiônde, hiônde hi bel longe ; U kok hyo, u tômbôs hyo longe ; imbus u téé malép i juu, imalép ma ma lék longelongelonge. U héya u bôhôl mo, ma yégle ndék. U yoñ hiônde hyoñ, u ha mu i kédé hibee, i malép ma nlék, u kahal bôô, malép ma sak u eeh u bôak, malép ma sak. Imbus u ntehe hiônde hyomede hi nkahal pam môô. U nla kônde malép ikolbaha kiki u gwéé le, ngôñ i yé we le hi tibil bel.

Litat matat ma ntôdôô, hala wee, wemede u ntat ndi u n'nibik. Wen u tadak, wen u nibik iyañan yom. Ingéda u ntat iyañan yom, u m'bada bé yo. Litat matat ma ntôdôô, hala nyen li nkobla. U tadak, u n'nibik wemede.

Inyu ikañ jala, u nlama gwélél jo i mbus. Ka i yé le balôm ba mimpéga ba ba kogol bañ we. U ngwélél jo i mbus. Ndi u bôdôl libil jo nkôô munu i nlôm mpéga. U kañ nye mimpéga mi waaé to le mi waalôm. Ndi u hyañgha nkôô nyono ini pes ipe. U témb u kañ ki nye mini mimpéga. Hala nyen ba nkañ jala.

Hala a yé longe i jam le bikey bi nkek yi. Ndi iyi iyi i bikey bi nkek, bôt ba binam bon ba nti yo, mut binam a bilo le a hôlôs nkon hisi. Hala a ba nga ki longe le yak to bie, to ngok, gwok bi kahal kek yi. Imam ma momasôna ma yé nkôôbaga ibôdôl beehee. Bésbobasô di nlama ni ba nkôôbaga itehe imahéñha ma.

I loñ i Basaa, nyoo, téntén péé i yé nuga i Mbog, i yé nuga i Mbog, to njee bé nyen a nje péé, téntén muda. Ndi ijam li bibôña ki le yak bibase bi bilo i kônde mu le muda bo nyoo ba ligna jam i wom u Eden. Hala a lo a kônde hala i baboña ba bôt. Ndi banga kila yokiyo i ta bé mu.

Ba ñémbél siga i ngii i mintjep mi bon ba bie. U ñôm ñwaghe nyono i si, ntandaa u ñwaghe, u nyodak nyono i si, u bedek nyoo i ngii ntjep. Inyu le siga i ngwel paa. U nla amb siga lôñni hikôyi, to le ni hibagaa hi ngas, inyu igwel bon ba binuga kiki bo paa.

Iba le mut a yé i Bôt-Makak le a nsômbôl ke i tison Buea, a n'yoñ matôa ma téé ndugi nye i Boumnyébél. Ha i Boumnyébél, a yoñ matôa mape, ma ke'e ma téé nye i Lihala. Bebek a yé le a yoñ ki taxi ha inyu boñ le ba téé nye i homa ba ntôp jôl le Deido, Rond point Deido. Ha nyen a n'yôñôl matôa ma nsôk ma ma nkena nye i Buea.

Kwem malép a nlémba inya ini le, u m'bôk kwem, u tabal nye, u tét nye i ntjobo, a tomb betbet. U toñ bitôñ, u téé gwo i juu. U tét bitôñ i ntjobo, u baa gwo bi ti we nsugi. Mu insugi u nyen u ñéde kwem woñ, u téé nye i juu. Bebek u n'nôbe to makabô, to m'bôñ ; u éde ki hiomi.

Suluk i yé mut i ôô wee ngim jam i nlôôha nyégsa nye le a yônôs ndigi yo. Hala a m'boñ ni le inya mut i, a gwéé ha bé pôla iboñ jam lipe, he ndugi le a m'méles ijam li nyégsa nye. Nyen ba nkélél le suluk i yé mut i ôô.

Kon u kon we ndék maange, u gamal bé. Hala a nkobla le imam ma m'meya bés euh bikekeka, ikédé niñ i mut ; imam di m'meya di m'boñ, to bijek, ndi to ngim lem, inya i mam i, i nték bé le i kida i m'méya, i yégle we bôt-ni-nyuu.

Koo i nlémba le, li bisu ingéda u gwéé koo, i i loñ yés, di nje bo minsombo mi koo, di nje bo makuk ma koo. U n'yoñ ni koo, u nla téé malép i juu, u éde yo mu, ndi to u ntoo yo. To le ngim i mangéda nga, u nla bôm yo i hyéé, u too. U nla yoñ hipuma hi mbele inyu ihôla we le u jôa mangeñ, ndi u lamb yo. Ba nla lamb koo mbôngôô, ba nugna to ni makabô, to ni m'bôñ.

Masak di gwéé i Mbog yés, Mbog Basaa Bapô mm Mpôô Bati ma yé ngandak. Di gwéé bo m'baye, di gwéé bo hisigô, di gwéé bo makune, di gwéé bo bôlbô, di gwéé nga bo hijingô. Jon, mape ma yé, ndi ma me nhoñol ha, mo ma.

Liemb li yé ndi li n'nene bé ni mis ma bôt bobasôna ; li yé jam li juu, ndi i kidik i Mbog yés, di nyi le liemb li yé, inyu le ngim i mam i mbôña ; di ntehe bôt ba ngwééna nn bo ngim i bibéba bi makon, ba bak ñunguk. Eeh bôt bape ba ñwo ngi njom ; bape bebek, eeh ba bana bé mbom iyônôs mam map. Jon bés, mut kôba a bikélél le, inya i mam i, a nti yo ngobol le liemb.

Tutu a ñémba nya iba. Ba nla amb tutu i lihañ, le mut a ntéhé lihañ li ntagbe, a amb tutu ha. To le a nla bañ mpak. Hala wee u nsañal nland, u hémb nn to mbôl; hala wee masee ma jañ. To masee nga ma lién. Bape ba m'bôñôl yom le ngayi. Eeh ingéda u nhémb, naano u tôp matuba. Mu imatuba nyen u ñémbél ba nn tutu le nuga i gwia.

Bikila bi yé minténmintén. Ngim i bikila i yé le i ntihba bôt bobasôna ; bipe bi tihbaga bôda, to boonge to bôlôm. Bikila bi ntihba bôt bobasôna, ba nsônga le mut a nol bañ ; ba nsônga le mut a kit bañ tjandi ; ba nsônga le mut a kit bañ mom u nkok ; ba nsônga le mut a lalna bañ ñôô. Bikila bipe bi ntihba bôda, kiki bo le muda a nje bé nyoo, ngim i mangéda, muda a nje bé bo sô, to le binuga bipe.